ɗoon solli feere ngaɗai di ka yembinki yimɓe tagaaɓe bana keegaaje. keegaaje ɗo kam nga waaway wona nga jooɗo nga waɗa kayembinki neɗɗo ko solli feere ngam nga nodda goɗɗe nga nodda solli banndiraaji ma nga.